في أحد الأيام، صغر الساحر نفسه عن طريق الخطأ. صار بحجم نمله. جلس في الأرض مبهور من العالم الضخم اللي حولها. بدأ يشبه أشياء ما عمر لاحظها من قبل. زي كيف العيش يبان له، فكر كيف هيقدريرجع لطبيعته بعد هذا. وقرر يدور على حل وسط المغامرات الجديدة اللي يمر بيها.